Mi̱ nangbu̱u̱r na bi ke̱e̱di̱ mu̱ bi yo̱ do̱, war nyiiso di̱ na cicco bwalu̱m nyi̱ kung di̱ nyi̱ wani maa fe̱e̱me̱ na Yamba dure san fiye̱ na ke̱ri̱ng mu maa yum de̱ bu nu̱ngku̱rke̱l nangbu̱u̱r mi̱ maa fe̱e̱me̱ mi̱ ke̱l Yamba diyen mi̱ yang cere a tame̱ ke̱ri̱ng ye̱ maa fe̱e̱me̱ ko̱ mi̱ we̱ cere yaa nyi̱ murkin na kayu̱m lo̱o̱ balla na cicco bwallu̱m, nyi̱ maa ke̱li̱ nyi̱ maa fe̱e̱me̱ ka dure nu̱bu̱ ko̱lbe̱ di̱ nyi̱ maake̱l ke̱li̱ ka dure nu̱bu̱ yaa me̱cce̱ di̱ nyi̱ maake̱l shiye̱ ke̱li̱, ka dure wu̱tu̱b cuwe diyen mangke̱ na batub di̱, nyi we̱ maake̱l shiye̱ ke̱li̱ Yamba wum nunde̱ di̱ faa tu̱u̱ dagme̱ de̱ be̱e̱bi̱ kayye̱ nangshi̱ na nu̱bu̱ diyen mangke̱ na nunge mangke̱ na kumo mangke̱ na naa, mangke̱ na du̱ro̱ nyi̱ye̱ke̱l shiye̱, nyi̱ we̱ maake̱l ke̱li̱ di̱ Yamba di̱ wum shiinum nunde̱ di̱ tu̱u̱ shii yo̱ku̱m bu̱lle̱ shiye di̱ daku̱m de̱ rabe̱ she̱ na kung na cicco di̱ nangwu̱ mi̱ kiye kab e̱ mi̱ wani̱ ta nunde mi̱ yang bo̱o̱re̱ fii maake̱l naki̱n, mi̱ yaa di̱ yaa mi̱ sung di̱ mi̱ maa naki̱n soom bwatti̱re̱ bwe̱ndu̱ mi̱ bwaara de̱ di̱ mi̱ kune mi̱ sabbu̱ti̱ a lo̱o̱ ti̱bshe̱ mi̱ yang cere, yatti̱ ke̱mso̱ mandi̱ shi̱i̱r ti̱bshe̱ mi̱ yang faa be̱ tu̱u̱ mi̱ yang daku̱m she̱, na mi̱ yaa yaa mi̱ tiiwe̱ naki̱n di̱ mi̱ sabbu̱ti̱ mi̱ bi̱yo̱ lọo̱, be̱ tu̱u̱ ni̱bi̱ maa na fo̱o̱re̱ ne̱e̱ we̱ di̱ mi̱ daku̱m shi̱ mi̱ kanti̱ we̱l fede wu̱ mi̱ yang daa fede di̱ shi̱ e̱ di̱ tu̱u̱ mi̱ maashi̱ kam ne̱ fo̱o̱re̱ a Yamba di̱ kung ye̱ kam ne̱ kekkedek na li̱ma ti̱ye̱ bu̱ti̱ di̱ diyel wu̱ mi maa fe̱e̱me̱, mi̱ faa tu̱u̱ mi̱ yang daku̱m she̱ di̱, mi̱ yang ta nunde mi̱ yang bo̱o̱re̱ maake̱l naki̱n, diyen ka turake̱ di̱ nwe̱na tu̱u̱ nta naki̱n karkane̱ ka tiye dur lo̱o̱ di̱ mi̱ yang nee ye̱r ka mi̱ mwi̱i̱ bu̱ maashi̱ di̱ ye̱r na be̱e̱katɪng ku̱ kung ku̱ maa tu̱u̱ ke̱ro̱ ka di̱ fang lo̱o̱ me̱ diye̱n na kung di̱ maa yum shi̱i̱r yi kar ka tu̱u̱ mi̱ maashi̱ diye̱l nu̱ngsu̱nge̱ mi̱ kun na cicco di̱ be̱e̱le̱ kamshi̱n.